علشان نعتني بالنباتات والزهور الموجودة في <hesitation> الأماكن المغطاء، أول شيء، إنه لازم هذي الأماكن المغطاء تكون إلها منافذ يتعرظ لها الشمس علشان يقوم النبات بعملية التمثيل الظوئي علشان يصنع غذاءة وتكون التربة جيدة وخلاص.